<hesitation> Fomba fiasanà imprimanty 3D longany zany tegna mbola vao niany si za vao naharegny an'zany fa de sy hitako hoe ino raha koranina am'zany, sy mahita raha koranina si aby zaho aminanjy zany io. <noise> De raha hoe mamorogna raha hafa izy tegna hoe aha! sy fantako si araha.